mbaam de sawar na. Mbaam, sawar na si guddi lool. Waaw. Ak bukki. Bukki tamit sawar na ci guddi, ñaar yooyu de moom xam naa seen sawarte ci guddi moom. Mbaam dafa sawr du nelaw, bukki noonu. Bukki tamit daanaka du dee nelaw, muy wër rekk. Mbaam tamit noon la. Bu dunta mu ngee lekk sax day nekka di wax. Foo mun a tollu guddi danga dégga mbaam. Mu ngee daw, mu ngee dem ka ñów, di lekk waaw loolu de xam naa ko si ñaari rab yi ñoom, ñoom sawar nañ ñoom waaw.